पंखा हवा <hesitation> पंख हवा पहुचावने को बहुत अच्छो काम करें। जब पंखो चालू ही जाये तो वो बोल्ड मोटर से आसानी सहार तेजी से वो घूमना लगे। ब्लेड के घूमना से आसपास की हवा दबाव आओज तो वो आगर की तरह तेजी से बहना लगे। पंखा के ब्लेड खास कोण पर घूमना लगे तो वो नीचे सामने।